<hesitation> aɗa waawi wiide telefooji e ordinateerŋaaji e ko nandi e muuɗun ɗum nii non e robooŋaaji moƴƴinaaɗi ɗii. So ngoonga Alla, ɗii kulle kaa'iniiɗe sanne. Sabi saa ƴeewii yimɓe miilataano aɗe jooɗii nokku faa ɗo woɗɗi, aɗe haalda e goɗɗo. Walla aɗe yiida e mun. <hesitation> huunde haayniinde.